intanto beseugna tegnî presente che in Sudafrica e stagioin son invertie e dapeu se se l'é stæ me pòrto röba estiva e se l'é inverno me pòrto röba invernale perché no l'é che segge tanto despægio da-o climma de Zena